Ngua nkjín jku̱ya xi nískañá tjin tsájanbí, nkjín jku̱ya kámatsíjien, ya̱a tu̱se̱ kúájcháji̱nne̱ ngua̱ askin lajkani ndsu̱kuji̱n nga nískaji̱n, nde̱kjúanbi̱ne̱, tu̱ ñáninú kjúáya ngátsi xi xi mara̱ tsíská. Xi na̱xi̱nandánabíne̱, kásasienrá tu̱ kukjúán xii kabétsu̱kjará ndi̱ja̱ xi tsískaní xi balón mixúnra̱á ngátsi juego̱ba̱ kámatsíjien a̱kui iki̱o̱ne̱ xi Xi kúájchóo̱ji̱n xi ji̱n, ngátsi xi ndi níxti ku̱ni kúajcháji-n kisasienanji̱n bejkúji̱n xingi̱ji̱n kjúátsieé, masúnji̱ sáá tie ku̱askin sá tjíón tu̱yáninú kámanískáji̱n askin lajka ndsu̱kuji̱n nga tinískáji̱n. Nde̱kjúánbi̱ne̱ mi̱e̱ xi, xi sasienrá ngátsi xi nískáñá xi tu̱ míninú xi tjin ndékjúánbi̱ne̱, kámankjín kju̱a̱bíntsjienra̱ mi̱e̱, béjkunrá ngátsi Xi ku̱ni matjin ngú sá sí ku̱ sá minú xi tibétju kja̱ndiená béjkunrá ngatsi mi̱e̱ xi ku̱ni nchabéjkunrá ngatsi mi̱e̱ne̱, askin, askin a̱ndé kjín mi̱e̱ kamara̱, ngatsikju̱a̱ba̱. Sá ngu si betju na̱xi̱nandánanée̱, ngua̱ fa ni̱xti, ni̱xti xu̱ngú, mi̱ejchá kakjusúnra̱ minú xi tsi̱ska míée̱ a ndi̱ja̱ni kúétsú kjá a ikiee a yaxíníéní ku̱i̱jin A tsi̱skání a baloní tsískóo̱, kákjusúnra̱ ni̱xti, ku̱ sá tsijien joníne̱, minú xi ndá ku̱e̱jkunrá mi̱e̱. Mañajan mi̱e̱ne̱ ya̱a ku̱a̱sín tibétju ngu sí, sá yáxínie míjin mi̱e̱ne̱, titjún tini ngu yá, xi fie ti ngu yanée̱ te̱ku̱a̱ sejunra̱ xi fie sejunra̱ne̱, te̱ku̱a̱ mutíjun xíníé xi fie mutíjun xíníé, te̱ku̱a̱ sasendújú Kaxinchabájkura̱ xikjúán xima tsajmí, a to̱nní, a indii. a̱nditsajmí xi manchjennira yánchjín, ku̱ sá askin, askin tsajmí xi machinieñá, xinchabájku yá xíniebá. Ya̱a fechú ni̱tjin nga a̱ndé ku̱i̱jin mi̱e̱ mutjíndéra̱, mutjíndéra̱ mi̱e̱, kjusúnra̱ sáá yanú xi fíóo̱ra̱ kju̱a̱tsjara̱ ku̱i̱jin yaxíniebá Batsjíé kutúra̱ yaka, tu̱úku̱a nga kju̱i̱kju̱a̱jín yaju naxtira̱, yaka xi batsjíé kutúra̱. Te̱ku̱a̱ mijijun, mutjíndera̱ sá jyon ku̱ sa yatu mi̱e̱, tu̱kúku̱a̱n nga kaminchangira̱ xi timíjinba̱, xi káminchangira̱ne̱ sá ku̱i̱ji̱e̱ra̱ xi timíjinba̱ne̱, ngua̱ tsi̱kabirá xínkjinnée̱, a to̱nní, asa̱ minú xi kjijku yaxíniebá sá majín mijin xi nguba̱ne̱ Te̱ku̱a̱ joyáni, íjngu ku̱i̱jin, sá kumáne̱ sá kátsikándéyara̱ne̱, mijinjura̱ xínkjín, tu̱úku̱a̱ nga ku̱i̱nchangi ni̱sítu̱ ón ku̱ sá jion mi̱e̱, baísenra̱, minchará tjiara̱ tu̱úku̱a̱an ku̱a̱n ku̱i̱jin xi síju kangaá, mangindíéra̱ yajura̱, kúsín ku̱a̱n nga kju̱e̱chúni ngu, a̱ta tu̱ tjiní nga ngu chju̱ta̱ kju̱e̱chú nga ku̱i̱jin yá xíniebá. Xi mutjíndéra̱ yakane̱, ja̱ yaniába̱ne̱ ngaa Fechu kángaá majín sá tu̱ sá tu̱xki̱e̱a̱ ku̱ji̱n mi̱e̱ a̱ta nindú yaxíniebá, manindúne̱ a̱ta xínie mutíjun, xíniebáne̱ bangindá, bangindá a̱ma matikua yabá kjíni kjúáa̱ kjíni ngátsi xii guejo̱ mixúnra̱a xíí xi íkje̱e ienbá. Ki kámatjín kamatsíjien nga̱súndiená. Kjiñá íngune̱, tjin nítjin sá sira niya xu̱ju̱n tibetju, kábendá nchua míée̱ xi sendá nchuabane̱, kjusúnra̱ yaka mi̱ene̱ Minú xi tsja, bejñá ngu indi chúu̱ xi chi̱nga̱ mixúnra̱á, te̱ ku̱a̱te̱ síku̱, tsútíjun xíníé, tsútíjun mi̱e̱ xínie índi chúu̱ba̱, senchuayára̱ indichúu̱ba̱ne̱, tu̱úku̱a̱n nga ku̱e̱tjujín, majngi mi̱e̱ yaka ni̱xti líjchí ku sáá ku kjúán xi fíu̱ra̱ kju̱a̱tsjara̱, a tiení a tjíónní, tu̱ kútjin míée̱ tu̱a kje̱é sin máne̱, béchjani xku̱n, bemáni xku̱n mi̱e̱ xi ku̱a̱sín fíu̱ra̱ kju̱a̱tsjara̱ nga tsi̱skóo̱ kjindi chúu̱ba̱ Xi sema xku̱n nga újngu kjíndi míée̱ba̱ne̱, ngañaya nchúá, ngañaya yánú kásenchuandéra̱, ngañaya mutsángu mutsángayúu̱ indi chúu̱ba̱, a̱chu̱a nga sa̱kúntsja, ngua̱ tsakuntsjájínne̱ ngaa̱ kásechjama xku̱, tsi̱e̱ tsískóo̱ne̱ nga káma xi xkuaán, tsíé bandéyara̱, mutsanganíé, mutsánganíé mi̱e̱ kjindi chúu̱ba̱ ngañaya nchúá, sá ngu indi chúu̱ xi tu̱se̱ ndá ndá sa kji, ngua̱ xi Sa̱kúntsjaba̱ne̱, ndsa̱ku̱ tsubáni, ku̱ sá tsubákjá, tu̱ xi jtsu̱ba̱ jngune̱ ngua kui kátsikíjien xi kíyakaba̱ne̱ ngua̱ kámaxa̱ba̱ne̱ nga tsíé kámutrsánganí indi chúu̱ba̱ne̱, kátsjara̱ kju̱a̱ien yajura̱ne̱, nga tu̱mijíennira̱ne̱ nga jtsu̱ba̱ kjindi chúu̱ba̱ nkjín mi̱e̱ mañajan ya̱a ku̱a̱in tíbetju ngu sibáne̱, mañajan sá jó sientu̱, jyán sientu̱, ku̱ sá askin ón sientu̱ mi̱e̱ yánú Ku̱a̱sin tíbetju sibá. xi mañajan mi̱e̱ba̱ne̱, nchamoya ntsja, nchabejñú, tsja tjínrá mi̱e̱ne̱, nga ku̱a̱sin nchátsískóo̱mi̱e̱ kjindi chúu̱ba̱, tsja tjinrá mi̱e̱ne̱, nga tibétju ku̱ nchabéjkunrá ngu sí. Ngua̱ a̱ kuní kámatsíjien ngátsi ikioo̱ne̱ sá ku̱ni yanú bétsu̱kjará mi̱e̱ ndi̱ja̱ a̱ te̱ ku̱a̱tema, te̱ indí nchua séndára̱, ngañandéra̱ nchuabáne̱ mi̱e̱ xi ku̱a̱sín bíkéjkunráne̱ mutjíndé nchuabá, tu̱ tsúsuníne̱ nga tiña ku̱e̱jkunníra̱ Tiña skutsíjienni, kúsin nchábétsu̱kjará mi̱e̱ ndi̱ja̱, ndi̱ja̱ba̱ne̱ te̱ i̱ majngini mi̱e̱, tjin nítjin síju mi̱e̱ xi tsú tsjanu̱a ndi̱ja̱na mándá kjínga, fíí, fí mi̱e̱ne̱, majku míée̱ fí foo̱ mi̱e̱ ndi̱ja̱, foo̱mi̱e̱ sá tie ndi̱ja̱ ku̱ sá ísa̱ nkjín ndi̱ja̱ tsi̱keya mi̱e̱ foo̱ne̱ te̱kua̱a̱ síju ndá xi kuetsúkjará tsjání kábéñúdé ndsa̱ku̱ mi̱e̱ba̱ne̱ tu̱úku̱a̱ sku̱e̱onjí sá ku̱a̱jtíngi kjindi chúu̱ba̱ Tsjání kábéñúkjádé kjindi ngásura̱ sá ku̱a̱ma tjin nítjin nga jku béxú ku̱ bé'on xingi̱a̱a xí bétsu̱kja chúu̱ba̱, kjindi ndíja̱ba̱ne̱, xixtie kjíndi níndara̱ tu̱úku̱a̱n nindajín ku̱a̱já, ku̱ sá ninda tsu̱tísien xi kjiñákjarába̱, xi xixtie índi níndara̱ne̱, kíjngu indi náñu, sekja kjíndi yájura̱ tu̱úku̱a̱n ku̱a̱n jtsu̱ba̱ xi kjiñákjará, bétáñu míée̱ kjindi chúu̱ba̱ne̱, tu̱úku̱a̱ ku̱a̱n ski̱íkjará ngu chju̱ta̱ a chjíndi xúngúní a chju̱ta̱ basenyaní Asa̱ a̱ndéni ngú ndi chjúta̱ xi kíi̱tsie jchá ngaa sasienrá mi̱e̱, kusín tsíska ndíja̱. Te̱ku̱a̱ kjikjará mie̱ ndi̱ja̱ba̱ xi kjíkjará mi̱e̱ ndi̱ja̱ba̱ne̱ nga tjin ndíja̱ xi jku tsíée̱n ku̱ sá xi jku kjánra̱, ngua̱ kjínga ndi̱ja̱ba̱ne̱ ngaxtien ngajien fí, tu̱úku̱a̱n ngaa ko̱jengi xi kjiñákjará, a̱taa ku̱a̱jínsin ngara̱ ndi̱ja̱ba̱ sá ku̱e̱tsu̱kjára̱á, ku̱a̱ísin ngára̱ sá kuetsúkjará mi̱e̱, tu̱ tjinní nga jkú kjínga kjindi chúu̱ba̱ Jkúsín. Mi̱e̱ xi sá kamojengijín ndi̱ja̱ba̱ne̱, ngua̱ béra̱ i̱tsie indi ngánchjanée̱, béra̱ majku ítsie indí to̱n, béra̱ indi chjúta̱ xi xi kátsikíjienra̱ nga kámojengijín ndi̱ja̱ba̱. Ku̱ sá tu̱ kju̱a̱tsjara̱ ku̱a̱sín kabejñkjaníne̱ tsémejínnu̱ xi béra̱, tu̱ ma tu̱ moyara̱ mi̱e̱ ntsja. Tu̱ ma tu̱ tsja moyara̱ mi̱e̱ ku̱ sá béra̱ i̱tsie indi nánda xí tsjaba̱ne̱ ku̱ sá i̱tsie indí xán bera̱ mi̱e̱ba̱ne̱, nga kátsískóo̱ ndi̱ja̱ ku̱ kátsikíjienjínra̱ kámojengijín, ndá mara̱ mi̱e̱ xi ku̱a̱sín bejkurá ngátsi kioo̱, ndá mara̱ ngátsi indi níxti, yánchjín yánchjá kámañajan nga bejkunrá ikioo̱, kjiñá íngu xi te̱ ku̱a̱sín te̱ Sasienrá béjkunrá mi̱e̱ yánú tsikánga mi̱e̱ na̱xín, béjkunrá te̱ kjín mi̱e̱ mañajan yánú tsikánga mi̱e̱ na̱xín, kje̱esín tjin xí kju̱a̱ra̱ kjindi chúu̱ba̱ne̱ nga xii na-xinbáne̱ tu̱ xaá ku̱a̱sín kábénira̱, tu̱ xaá ku̱a̱sín káminchantjíée̱ni mi̱e̱ yakane̱ ngatsi̱atsánga mi̱e̱. Bejñára̱ mi̱e̱ sá ngu sientu̱ ku̱ sá jyán sientu̱ xi ngandujú nga ku̱tsánga na̱xinbá, an xi betsu̱kjaráne̱, kísá xtierájín fasúnra̱ Tu̱ ku̱a̱sín tu̱ lájka bétsu̱sún, tu̱ lájka betsu̱sún mi̱e̱ kjindi náxinbáne̱, tu̱kúku̱a̱n nga kátama kijnara̱ yajura̱, tu̱úku̱a̱ nga kijna kátuotsánga. xi fechu nítjinra̱ne̱ nga a̱ndé ku̱e̱tsúsúnra̱ mi̱e̱. Ni̱xti xu̱ngú xi mara̱ bétsu̱sún na̱xín, kui bétsu̱kjará, tu̱ lájka tu̱ kjindi tsájku̱ na̱xinbá tsubá mi̱e̱, kíjngu kjindí yásie fatjún ntsja, tu̱úku̱a̱ nga ku̱a̱jará na̱xinbá sá kjini nga ndájín mutsánga Ku̱ sá kjini nga sasendújú, jngu kjindí yásie béra̱, tu̱úku̱a̱n nga kátajará, tu̱kúku̱a̱n nga tu̱ kukjí xi tsi̱kijien, xi mutsángoo̱ne̱ ndáá, ndá kátatsubá, ndá tsuba ntsja̱ tsja̱jku̱ kjindi náxinbá, tu̱úku̱a̱n nga ko̱jengijín. A̱ta tu̱ jka nchatsubá, tsémeínu̱ xi nchbasíóo̱nra̱ tu̱ jkaní, tu̱ jkani nchátsikánga, sá ndájín jtsu̱ba̱ñu xí kjiñákjaraba̱ne̱, ngua̱ a̱ ko̱jengine̱, ku̱a̱já nangi, ku̱ sá askin, ku̱ sá askin tsi̱ké'on, a̱ta batuu, batu jku mútsánga kjindi chúu̱ba̱, batu jkú fí Xii tsikíjienba̱ne̱ ngua̱ a̱ndé to̱n, ton bera̱ne̱, a̱ta ndá na̱xin tjéku̱, ndá ikiee chu̱ tje̱ku̱, ndá kjindi chúu̱ xi kjiñára̱, a̱ta kátsikíjien. Mi̱e̱ba̱ne̱ xi ku̱a̱sin tsíkíjienba̱ne̱ ngua̱ fíu̱ kjindi kjúátjó xi ku̱a̱sín bera̱, a nguní mí asa̱ jóní mí asa̱ kíi̱tsiení ndákji kjindi ngánchjá kábéra̱. Tsja mara̱ne̱ nga kátsikíjien ndá ámara̱ne̱, nga kátsikíjien kjindi náxinrá, ndá amara̱ne̱ nga kjín mi̱e̱ káfechúkejkunrá Mañajan. Nkjín mi̱e̱ mañajan, nga chabejkunrá ku̱ni nchatsikánga, nkjínii, nkjíni kjúáa̱ kámatsíjienn- xi bejkunrá na̱xi̱nandáná batu jkútjí kámatsíjien tu̱ñáninú nchabetju sí, tu̱ ñáninú nchamatsíjien, nkjín si nchábetju. A sirá ya̱ yánú timájcháníá, asa̱ sirá na̱xi̱nandánání, a̱ya̱ nkjín mi̱e̱ béjtin yájura̱, a̱ya̱ kjín mi̱e̱ fíu̱ra̱ kjindi kjúátsjara̱ nga bíkéjkún. Ku̱ sá tjin míée̱ xi sasíénjínra̱ ngua̱ fíjínne̱ ngaa sasíéíra̱ kju̱a̱ba̱ne̱, tu̱a ngátsi xi tjin ndekjúábi̱ne̱ Jku, jku tjéngi mi̱e̱, jkúní tjin kjúáa̱ kámatsíjien ku̱ ku̱a̱sin tjéngi mi̱e̱ ngátsi ikioo̱, tu̱ ñáninú fí ni̱xti xungú ni̱xti yánchjá, kábítsískání kábí kotsánganí kámañajan béjkú xíkjín yánú nga bítsíská a̱ya̱sane̱ yánú ndá mara̱ mi̱e̱, nga bítsíská ku̱ sa bíkéjkún yánú nchatsíska míée̱.